सूर्थी गप्डाने उसा बने की पेल काई। ज़े कापशारो तीनु गाज़ उगड़े अथे। काई तीन लोगा अथे रेशी करें। काई धागों ने ये सब बनाएने। अथे उसा तीने धागा काई ते काई ने अथे। सीले ने ये सब करे ने ते रेशी काई एक कापड़ू बनाएने अथे। तीन कापड़ा काई ज़े पुतले। बनाएने थीन मापेन अथे। काई कर ले ने अथे। काई सूर्थी गप्डाने अथे काई सीले ज़े अथे। धागों ने करें पुतले ने अथे काई सीले ने अथे। हसू करें अथे काई सूर्थी गप्डा बन ज़े ने अथे। काई तीन काई थेली में काई पेक ने कर दे ने तीन काई अथे। काई बेचे ने ती अथे। मांटसे ने हीनो सूर्थी गप्डाने बारूप बेहरे ने।